<noise> Nak man xc̲h̲aꞌ lo nkëw, man yu lo nkëw nak dam, dam nak man or knu c̲h̲ak xgwiy dam biꞌltsa xgib guꞌn c̲h̲ow. Nak mdzin dzek nak or lëꞌ mdzin c̲h̲ak xc̲h̲aꞌ nup par ni ti man sënda mdzin par igët o si no naku ndzis, or knu c̲h̲ak xc̲h̲aꞌ man knu udzelyu. <noise>